في أحد الأيام يعني لجت أميرة خريطة غامضة في مكتبة القلعة، كانت تشير لمكان بعيد مليان كنوز، قررت تكتشفه مع ربعها الشجعان <hesitation> سافروا عبر الغابات والجبال، وواجهوا تحديات مثل الأنهار والوحوش، ولما وصلوا لجوا الكهف كبير مليان ألوان، داخل الكهف كانوا يتوقعون كنوز لكن لجوا صندوق يحمل سر، لما فتحته إكتشفت إن الكنز هو الحكمة والمعرفة.